ग्लेटर में धातु की प्लेट या बेलनाकर रचना होवे। जाते छोटे छोटे तेज धार वाले छेद ब्लेड बने होवे। ये धारे पनीर को कटने और घिसने के लिए डिज़ाइन की गई होती है। पनीर को ग्रेटर की धारों पर रखा जाता है। जब पनीर को ग्रेटर की सतह पर ऊपर नीचे रगड़ा जावे तो धीरे धीरे पनीर को काट देवे। ये घिसाई की क्रिया पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों तोड़ देवे। गिटर की धारा पनीर के संपर्क में आने वाले हिस्से को छोटे टुकड़ों में अलग कर देवे और बाकी पनीर को कचुकस की तरह पर रख देवे। पनीर को बारीक टुकड़ों में बदलते हैं जिससे ये जल्दी पिघलता है या सजावट के लिए उपयोग करा जावे। पनीर को मोटे टुकड़ों में काटा जाता है।